Sicürament al e stait ël periodo da militar che suma stait praticament cumandà për andé a vëddi ël circo, ël circo al era li a La Spezia e alura suma andait ün grüp dë marinai e suma andait, i eru ën ses u set e l'uma fait anche 'na foto ënsema a ün di clown e la sümia